<hesitation> Boyidi su worongi a twalange inchewe che boyidi noh yir kun bamolo yoh bamolo ka wuni ainihin mogu la yau muatri kasa boh sowi ba bab nyinga sou ba ayinihin pu chari laya pwi gajimo ma hogu talange amma yoh ba dona kin yoh a pidow a miringi layou har ka gundu bai ma woi yidi wu noh yir kin gangla yanda ku yoh chari layanci yoh chari layou yi si yi kuri har ba ninga lukur gur har ba suyo dwi yey suma har yoh gangla twi pirgu bamoloh gundu yargu bamolo layau gangila layou. sei gangila a nyore dwi pirgu bamolar kin bamolo dungu ko yargu kin yamaloh mah pur weh yo ya layou wheh dingin a kogu bamolo yoh bomolo yo gorou you gundu bachigu nu cika ya layau, gangla yo kam, gabakidaya bayan a menega layau ma har su nyamu you sma amma yo bomolo.

To yanda kun insoma a yidi su ainihi nem yi yoh.